Gai lim te soo kazi, soo kazi ke ta lim ab ka de sokole taki sura taki ke ta gai adil

Riwaya tai ya kun kwesi, ana aju kan kun kwesi ladi fi hadi al ana bi rabbana bi amurugu ana fogo ya kwesi tai

Ataa gi sul youm

Gaa alim fi shar ramadhan

Akil al aju ke mama akul ke jib leben aju uwo akul luguma me mula korofo korofo de ya gi jib leben

Kattar al te ligo binafsi me gesim sokolna je kirta ta gi ligo fogo ayan milan

Libaa Milan Al yala ga alab fi ummah. Milaan lib toumon Milan ab mon gaalab

Ana hibu nubian culture dance

Ita endis, ajol kan fi area endis ayan te TB,ita endis te rua fi diktari, ke wedi ne tom dawa te kum kul kede soo sun, kede abula dawa de kalam te kum kede ayan de ma amsuku itakum, fi sokol al uwo akul fogo, san al uwo gi akul fogo, te gi ,te gi tumiya ma, kubaya moyo, uwo gi tumiya uwo barau, wu aju saa kul je uwo kun ne max mask, saa kul ke uwo kun me mask fi fi nyangaratu, dukur uwo gi abula dawa fi time

Dooru fi namna al ana bi kun gi dooru mo ne usra tayi, ana gi dooru mo ana gi wonus nomon kalam al fi, kede omon kun mon gi aaruf.

Kalam al an gi soo fi usbu de kul an gi so isabat te usbu de min abidu ladi ,di bi kalas.

Teriga al fi logo te gi adul mariya fi yal, logo ta kutu ma, te gi won mama de ke kutu yal de falta koo wonus momon kila kalam al fi

Mashakil Al banaa gi ligo fi area Al wafaka gi ja kun maafi umon gi umon mon gi wafiki maafi de ya mashakil Al Milan Al umon gi ligo.

Alama te uus isbah fi ayan ta gi ayin gildu taki gi abidu gumgum jurubana jurubana jee ,deya alama taulan wu gijib malaria

Aaaa anaalim usura tayi fi kutu kede umon kun gi wafiki, ma kila azol, umon gi wafiki ma akwana kul fi umma.

Ah taalim asar ke asari to fi umma tai ma hukuma kalama al kwesi zaidi ma usra tai ah taalim ya Kalam al gi raba umma sala min kariya ladi mon tiga ladi fi hukuma fo na gi kun taalim kan bila taalim Mafi Kalam al te agder soo fogo ya fi jede taalim athar doru ta usra tai kwesi fi hukuma ma karar ta umma

Fi al aju gai me akwana seme ma ya kun me kubaniya gi kun gowu

Kan ta endis Kalam fi be je nas jouju je sun jede ya gi awunu ta fi namna te te te awun ita, kan te lim meeting sun je ya gi awun ta.

Kila mara wajib neita kede ruwa fi markaz saha kashif gildu taki kan ita Ayan Wala ita maa Ayan wajib neita kede ruwa kekashif gildu taki. Illa anas wadin gu ruwa na logo umon kalas Ayan zaidi fi daraja ta talata kala arija to wara batal lakin Bess wajib neita kan ita aju ruwa kashif gildu taki kan ta Ayan au sunu ya batal ma nafsi taki

Taa aa agder abusu uwo ligo dawa kutu Fogo ya bi abusu uwo

Alim gata me nongus fi usra taki, te gi alim fi namna al ta fi mo

Madrasa kutu ilim ne yala omon kun mon gi agara deen Kalam ke muku tomon gen me deen

Wasiya al ana agder wedi ne mama ab sakar albgi umma kede uwo chunga uwo ,kede uwo chunga uwo ayan fi fi dunia wede te tinin fi ayan fi weledu, fi amil, de ya wasiya tai al ana gi wedi no

Ina gi legetu kubarin al agder so kazi ta area.

Te gihafiz nafsi taki min logo bahtna te shar wai

Tegi wedi dawa te dudu bada shar talata bada shar talata

Kubarin te, soo ,kubarin te deen gi soo fi umma ligo mon ajub kede nus, kede ah anas al aruf garaya ma kede gi agara ,deen, mon gi soo fi hilla tena kazi wede

Mon gu weri, mon gu weri taalim milan milan fi umma fi kila kariya

Te gi kingeta te kingeta Ayan de kede ligo ita mafi yeta bi Kun kwess

Geeru to logo te gagara de diin ya bi geeru uwo. Kan taagara mma, geeru to bi Kun maa. Lakin aju taagara diin ya bi geeru uwo.

Uwo saadu kalama kee kun sawa sawa ne kila ajol kede soo kalama al gikun adil

Usra kan kutu garaya fi bee gi kun kwesi zaidi gi kun yala gi gayi bakan wai falta logo mon ga aruf deen taumon.

Nizam kan kwess seiseide umm Karni al futu de Nizam kan kwess seiseide yala kul gai falta umon agara dini sawasawa

De maa teriga Al kweis Bess aju waskan kulu gi limu kutu fi tindili haragu

Sim ana gistamil filel unahar twenty four hours ana gistamil

Ai an gi stamil ma anas al jedidin me al gedimin kulu

Doru milan al mon doru te alim fi maskan fi usra, milan al mon doru mon gi alim

Ana gi gum minsubu, an gi adaku sunun, an gi adaku sunun ana nedif bakan, ana abidu nadafa fi batna be

Taalim saadu usra tai fi adulu kalama al bi saadu jumiya kede kun sawa sawa ma deen ,ilim de ya mafta ta kila tab, kan kan madrasa ma garaya ma anas bi agder ma soo kalam al bi nafa usra ma umma ma anas tena kulu ta kariya

Rakab akil tayi, ana gi rakab akil tayi, kan fi maka, kan fi luday, ana gi rakab akil tayi abu ana gi akul.

Ana hibu lebis shariati, me nas dira ,gumasa al tuwalin, gi wedi nana ishma

Akili tayi Al ana gi fadhilisa akil kulu angaakul akili kulu ana gi akulu kulu ana gi fadhilisa

Mushkila al nus wan gi logo, mushkila gi logo kan ita endis kazi ma , de taabu. Bana kaman kan endis kazi ma, de kulu taabu ya mushkila wayi.

Taalim al fi al kede omon alim al kede omon katin kila tomon , ke mon ligo faida fogo

Yal gi ligo ishal baada uMon alabu fi bakan Al waskan au umon gi ligo mashi batna au batna toumon Mon gi ligo huru anas de gi ligo Kalam bakan Al umon ga alabu Fogo gi Kun waskanumon ga amsuku

Ah den ab sia gi awun kefin, gi awun mariya abidu tijara, den ab sia gi awun maria kan uwo abidu me tijara ab sakar ya saa je biyalo salsal ,lata te wala ,sokolin duga duga ab kaman bi jib no faida al uwo bi ligo fi tijara to

Ana agder abusu ayan te gisim tai zaman kerif kan an gi lebisi, ahh, kobu, au ana gi lebis, ah gumas tegil al bi abus sekete ke dakal fogo ana.

Ah waleidein gi soo doru tomon kalam yal tomon ke ligo taalim, logo mon gi dafa nomon rasum, mon gi biyo nomon ze kitaba, galam ,ma mawana wadin al gi awun omon fi madrasa te logo aja al mon bi akul zaman ta amula safa

Teriga al nafa, al aksan te kafir waskan fi ummah ya afura lufura ab towil, kub fogo waskan ma haragu to. De ya bi awunu ina min kalama al batal kul.

Ah taalim gi awun ina fi kalama ta, anas gi kun nas muhandis, mon fi safa ta masna, ya kutu ba bele de adul hajat ketir budar al gi awun ina fi maisha tena fi bele in kalam ina endis masna au masani

Rujal agder akikisha bediri Kalam te muswiba ta ma wele kan uwo asuma uwo gi bulu zaidi filel uwo gi num na uwo gi bul mara kamsa sita saba filel wai ah wu kaman uwo agder ligo waja bakan ta ma wele de ,de kul gi weri alama al gal ajol wede en saa tan Uma lo ma wele to wu ayan au ma saa tan fi ma saratan

Ahh, muwasalat ne endi ketir, ne endi te tiri foo fi taera, ne endi te doru ma gattar, ne endi te doru me saera au taera au bus falata, ne endis ta masi ma meri fi ras moyo au fuluka, lakin muwasalat yatu ya rakis, muwasalat te moyo ya lisa rakis dukur ab arau ta gattar

Fi wakti tayi ta raha, ana hibu zayidi alabu ma yal, awu, alabu, alabu draft) ma alabu ludo, ma wonus ma yal tayi fi batna be.

Ah mashakil al bana ligo fi umma fi rua fi garaya ab kwesi na ah, kan taulan bana dole gi ligo batna fi madrasa ligo Lisa mon duga, batna te tinin gi kutu jozu omon ligo Lisa mon dugagin ta talata mon bizatu ya gi ligo refiga logo lisa mon ma kubarin amurugu kefin, amurugu ma taalim al alim omon mo fi madrasa ma fi kalwa ja kan binia aju ladi rasul fi umuri to ta jozu

Taalim saadu ,zaidi ,fi wafaka, te akwana, kede kun wai fi umma tena wedede, wafaka ya seme ,wu taalim kan ay anas al agara mon gi lim badu, mon gi wafiki, mon gi logo faida au amara ,anasi ta alim, na tala fi asma kalam tomon abagi youm inde, ali gi kelem gali ah wafaka ,al bi nafa, wafaka al bi nafa de ya manato anas ab lim badu fu wafaka, ya mon lim gurus kalas mon fifi million sebein

Teriga al afudhal ta hafidhi gudura fi gildu ta ragi al gi ajusi, ta awulan, aju kede uwo akulu seme, u kaman aju kede uwo asurubu moyo zayidi, wu aju kede uwo gi so tamurin, gi so exercise ya gi nadi tamurin. U kaman uwo gi akulu kwesi , num kwrs, yala so tamurin de uwo bi hafidhi kalama kulu kwrsfi gildu to.

Fi mazra angi ajira kiyata, gwanda ,lesheri, marangwa ya gisoo seme fi season te matara, angi kutu fogo kiyata, lisheri, marangwa, gwanda, sokolin ab gijibu nena akil ana gikutu fi season de

Taalim gi awun ina fi ligo tujara, kun kwesi, anas gi kun me adab, te gi alim kalama nesiya bara fi ummah takum ta nubi ya kutu ta gi kun ma taalim fi ummah te nubi, kan fogo ma ata ta bi alim kalam al nesiya mma.

Ata ana gi ligo ma kalam kan ana gi masi fi sika, ana gi masi ligo ana gi sakala ajol ma, kalama tai kan ana gi masi ana gi zarau binadum ma fi sika, bes ana gi kun ana gi endelea me kalam tai al gi logo badu mana fi sika, lakin kalama te gus gus, kalam gug gus shari ana ma gi kun fogo

Teriga al kwesi fi kubu waskan fu umma, aju ita gi afuta lufura, ita kutu fogo waskan de, dukur semisi kan ja, ita haragu waskan de semeya gikutu waskandesetetu ma fu umma logo ita afuta lufurataki seme, ita bihatagu easkan de yagi kun kwesi.

Ana gi akikisha, ana moyo tayi ta asurubu, ana endis ta rakabu, ana endis ta kati, kalam kede kun seme. Ya moyo al seme, moyo de endis ta katiwo ma rakabu uwo ya moyo al adil.

Ragi kan ja ajusi kala bes aju ke uwo gi wuku wuku midan, ke uwo gi kuruju kuruju sia sia, ke uwo gi soo soo exercise sia sia kalam ke uwo gi gai me teriga al kwesi, ke gudra to fi ,ke uwo ja ajus ma ke gudra to bes gai kawaida, ke uwo gi kun kwesi me gudra to

Raha gi kun ligo anas agara ,min kun fi deen wai, ishma tomon gi endelea ya gi ku seme zaidi fi umma tena te Nubi kalam kena gi kun ligo ina gi ishma badu me kila namna

Ana gi wonus mar talata fi sim fi youm ya gi kun nana kawaida, youm tan tinin lakin zaidi ana gi kun fi talata au aruba ya zaidi, endelea nana kwesi